Takaña yo'o ndichi kañutu ñañakunuto, avinkuitui ha kuvetanró ña este ñen konró utacero vein veinti iyaniku ndan nduviko ján, koni kuu viko kuintijan yuviko yandujan viiti tunutai ken <hesitation> unakero uun recuerdo luchi nujin niyaniku, takaña yua kekotui ndukuite ndava comida ján ndoku ndoku teveñoin ñaxhingua te'e ndavada la comida la key ola kena'a, nini nanró ko kiñande tendau vindite vidite nuu nui to'o nroro vindike na'ata tutenui onro ya'a nikuu vexte njuante njuan taka teveño, aya vendite ya anikuu njuanro kekoro ndavaru ndavaru yuu kachinró ñoo ndavaru yuu, ndavaro toján ndavaru nuu nikutu juina ndavaru xheñoa ndontu kuandoxido davaru no nditaro, ndavaru naniro ndavaro ndavru ndichi taka ñayikuu tanda ndak vichi ña ndavai vichí lavai kudioko ndikero ña'a nduu ño'o nuu tunjuante yande yunio njuante tiyete yano'o nui ndintaño xhichi. Kuandekeñon kundekuro chivaguna vinka veñon kundekuru, yani kuu njuanru ndikuu ñani ndinido ndavaru yuu tata ñonrado ndavaxu yo'o konró konro nikonro yo'o ndiluu luchi ndankero, kuebi nakuvani nunru nakuvani yuunuru tio lichi luchi nu'uro ho tio lichi luchi njuni ndekute nitei ndi iho, nuu naxhio hua kuana ina iho nuu yandukero yani kuu njuanru niku nindute tundiñoro ko nitero, nduxheniro kadañoni ndo'o nituni kanduchero ya vee vee viko nikoro anduu viko ku navaro niñoro ndavaro chiko kundin tiño nduñoro ñonro kunro nuxhau jonron ta kuan vei vei tiniro xhinjuero atune taka onre kinden, nuu kuia ndenakua kin onayo kindoka kutachero veke emm nakunaro venró kenro kuu nokon nuu yo'ón ndoro nda yenro kenró ojonro kuero inkon nani nuuro yanikuu vee nakatejan, ndavate kela comida nakete lana nalinite ñanite nduku ñanite nduviko nduviko xhia nduu jan xhei toro jan taunio tauño nonro no hi torojan hike ñoo nike ñoo, ndeño yake konro unitukomitu o'on duu njuaru vete, vete yodonojan ndukuña teveñon kuaro kuaru kekoro. Chinderote njuaju navaru oniteyina nduu kuaru chindero tetan utee, te teduvejan <noise> nimodo kuxheña yuñuu ukei viko ñani tuviko jan viko ñani ndun jote kakadakute, ichijan keñote njuante njuante kudinite njuante kote la'a la'a copa ndune njota <noise> nii kutenke kutevi, vidii ketela comida jan nandukute chí njuante <noise> yanjuante kudinite njuante yadite njuante kudamate tevete yodonoján pero n kaña yundau, njuan ke koi ndini yeni tenai onré xhete kundanate ote kundamate vete venute kuu kuaya konduño ndavañu kuxhee kuu kojuila yena yayinguo kuyo koi hi vete ndau kukadiniti njakudamate nikon kekon tuke ndaka ko kuduján, ndaka inen tandero yunuu vanjuna ikeyunuru, konro ndajinero ndatunru niken ndauján ndaku kuruturu vetejuan ndo yajan ni kuu nikuu undu undu unindu komindu <noise> njuaro ho iño tekutoro vete nanchikoro kua niñono, kuechi noi toro yan vindi nindu ndidogoro ninduya niku kitatero uun oni, nitu xhoo nina venitu niko cheku uu viko ñoño ñonro yaniku yenitoro ndonitu janró. Juanituru kunu kuekaro tenan tevinti ta'a ten nikuñoto, vindite kakute xhikona texhute chin kenvite este tetauña teke <hesitation> viidi kenró ho ke uun la ndutevidi kuro ñajan nikuu, nade vindite nuko nuu nen indaru uviko adoni tuntauru lan viko non inonika kanru yekuu nduni ndajan kalaro kiyado lake, yani kuu njuaro kuaro niku nikuviko na vini tuu viku chindui yuu ndokoni tukavaro njuru kandero pare'e, nero ndavaro la chaola njanero chui janero kunero tuku vanero ndajanero chiko iho ndo dekunuro yu kua yunga juanu kunero este ndudita kunero chún, kuneru njun nikualiru ján empadero jan onre niñonró vatañodo njonró nikuya jan teñajan tute toñajan enla copa ola ndikoro ola ivi'í uvajan konró no konro kanero kuento nduruña chen nuu vinguo ku vindi taka anuu tauu ñunroa taka vichi nii vindii ñunrua, kendavairu nuu chinduiro ndajaro ni kuero ndaja hi kavatu nuu chinuido konro njuero nudijan njuero taka hi, kenro ndavaru ke lan kaja tunru nuu hi toro no noi chinduiyu nana nikuu vee kata xhi viejo. Njuero kundero viejo njuero njuero ndeu kundero tevii, tinru <noise> ndekunkuru ninduyo yo'o yodo nuu yo'o nave inka yo'o kaku niño <noise> vee iko hi toro, vee nikudoni kukoro njukuru ñakave kenjuan yee njuro ndava teve ñon ñonro ndante tete, ndutinte nduni kuku noveritu este niya njue viko xhijanu yudu viko xhijanu, lojuanru nduni kukoro vee endute vee veyo'o ukayo njuni njuaro ndonijuaru yeni nju iha ndujuni kukuru chindu nikuru, ndakaña chiñengu nduku ñayu niyedo ndon ndo ndoturu ñenru nduñoa xhiu. <noise>